Qora rangni o'ylaganimda asosan mening hayolimga sirli va klassik narsalar keladi. U kuch, elegans va sirli hissiyotlarni ifodalaydi deb o'ylayman.